<noise> Planèty: <noise> Marsa, <noise> Jipitèra, <noise> Satirna, <noise> Tèrra. <noise> Ty kitagne: <noise> virijiny, <noise> trimobe. <noise> Ty vainga <noise> selestialy <noise> am zao, <noise> somary <noise> manahira <noise> avao <noise> ty <noise> hamaly <noise> azy <noise> satria <noise> tsy haiko <noise> raha <noise> zay.